एबे मुइ एक महिनामा कचोटी बजार जेसही खाना कथकथी किने कहबाही जौत मुइ देउकही सबे दिन जेससु खान कथकथी किने इअ देउकही तोर तिउना सबह भेल । एबे पहिनाक नहिया बरिमता एबे हैने कथकथी रोपसी ना एबे उत किनही जाए पर्साऔ जस्ने इअ टमाटर भेल्, इअ यालो भेल बरिमता एके चोटी मतुरे हसइ हमार । अ पाछक पाछक पल्टावा उ ओरैले जेसइ हमार फेरी बजराउसे किनने याने पर्ल नाही । इअ रम्तिरोरी भेल उ फेरी हमरा बजराउसे किनके यन्साहु । उअ सबह लेवे हमार बजार जाए पर्लही नाही । अ एकचोटी उअ सबह किनके एन्बाही फेरी एबे गहनी महङ हलही नाही । कुनुहा पल्टावा सस्ता हसइ कुनुहा पल्टावा महङ हलही नाही । एबे देउन्कही एबे यालो जेबही किने एबे साठी सतरी रुपै किलो पर्लही यलौव सबह । अ टम्टरवा जेबही लेवे कुन्हु पल्टावत सय रुपै किलो हतउ । कुनुह पल्टावा अशी नब्बे रुपै किलो हसइ । अ उ सगवा सबह लेवे जेबही फेरी ओसने मुठाक तोर देतउ कही तिस रुपैया चालिस रुपैया मुठा । एबे उहे अनुसार महङ हखले जेसइ । अ महिनाक तुइ हिसाब कर्बाही जौत मोर इअ कथकथी बजरावसे एनाइलिक हिसाब कर्बाही जौत देउ कही एबे दश बार्ह हजार त मोर इअ खाली एबे तिउना कथकथी किन्के एनाइली मतुरे हतौ महिनाम खर्चा हखइ ।